Tɔ kiya ngi bɔkɔ mimyɔye yi mu mi yi mo mi mu morayiwa mi bɔkɔ mi mɔnyeyi soseyi kase eduma kyamate iøɔle ozu gba øɔ mi wo edu ma isheshi ka myɔnye eyi eduma iyi øɔma yaya ngibɔkɔ mi minye aba bi kakama magyi nana miba eza magyi ba aku edumale ngu kwoze iyomo miso iyi ɔnye ama kiya ngi ozu ewo gyi mu iyi lareyi wu bɔkɔamu onye gba riyi owala mo riyi mo ngu kwoze mimiyɔye te-e mi gbede iyi uko umbafo eduma iyi kuye ngu kakagyi eduma iyi ozu izɔma ele le kiyi riba lo ama aku kpiri gba fya le moba te kulu misoyi ta aku kwoso tayi kuye ngufo kika mu mɔgɔwu bɔkɔ kika gyi eduma ele le oyazuma iyibɔkɔ eyezu meyo iyomo le imi mɔnumawu mifo anu mɔnumawu kuyo ngwoyomi de mishi amusa kugo ngwoyimi de bɔkɔ mi fa anu mɔnumawu mi gbede iyi ukpo enyi iyi bɔkɔ ibi wɔle imi ma oyamima iyama ozami te uma imi enyi iwɔɔ pa ama de lami lo eømi owala mo, enyimi iyi monoba uwu kwoze, mukuye ngunaguna aku onye shimi aku afyi ikpa midu shimi, de ezu oyi te dudu mo nasarawa local govermeny mone ama enyimi aku monaba awu iyoyo imi migbede iyukpo agba ukpo mi gbele enyi and then eduma iyi bɔkɔ miyi miwomo le kwo laku eso epo eso ela gba omi shimole